Na pincar u virdhi më vjen ment jardhinet, bari, më vjen ment l’ecologia, më vjen ment per esempiu sprënxa, thuhet se ë kulluri i sprënxës, shumë shurbise.